Lë sport che sun tantu scars al e giöghi a balun përché riesu pa, riesu pa a vei ël balun cuandi al ariva, cuindi riesarìu mai a calcelu e parei vagnerìu mai la partìa